Maromaro moa rolahy ñy ronono afaky asolo-tsika ñy rononon'aomby io: -Misy ñy ronono sôza.<ptoa> ronono sôza eo afaky aharon-tsika aminy ñy dite, kafe. sôkôla mafana. -Misy koa ñy ronono amandy. afaky aharon-tsika amy desera lasopy fe tsy misy proteiny manahaky rononon'aomby io. -Misy koa aaa ñy rononom- boanio.